بفضل إني طبعا أكون فنان كوميدي الكوميديا لها قدرة فريدة إنها تدخل الفرح ،والضحك <hesitation> إلى قلوب الناس وتساعد على تخفيف التوتر ،والضغوط اليومية ،كوني فنان كوميدي يسمح لي أتواصل مع الجمهور ،وأشارك في تجاربهم الحياتية بأسلوب <hesitation> مرح ،وفريد ،وسهل.